والله اتمنى انه ما اكون مضطرة انه اكل مرتلخ لان اني مو حيل علاقتي ويه الاكل يعني احب يكون علاقتي ويه النوم اكثر احب انام هواي بس الاكل يعني اكدر احس انه واحد يكدر يستغني عنه يعني برأيي اني مو انه بشكل عام لان ما احب الاكل يسوي واحد سمين مو مثل النوم النوم يريح الجسم وينطيك طاقة ما اعرف اني هاي هذا رأيي صح غلط بس الله يدري